Intāa ngó dií ne i ne ne kɨtɨ í kade dañú nentékadɨni úve kɨtɨ intékaniúvé ne kuñuti kɨɨ i ña nte kɨtɨ ia ika xika tɨnni úve da te ci ngá ne te te ña nakunu váꞌa xúꞌun nko vi te ña naknu vꞌakɨtɨ ngo nedɨko kaí dɨ kɨtɨ ka ne dɨkoo ne dií nga váꞌa ne nakúnu váꞌa tɨ tokoo dɨ koo ne mete cika ña xi tɨ niñaꞌa kui kuntaka tɨ kɨtɨ ia kai tadɨ́ ka i mí ū ntais kutɨ i kuent i xe ne váꞌchi íó tɨ veti vevií ja ne ió uun tiempu iñꞌñaꞌa díto tɨ́ nakuin xe peti vivií ja ne váꞌchi intaiskune tɨ mí u míi ūveitɨ ps chínga nakaꞌan nkó ne mí míi vēskú tɨ i viꞌa neꞌintuskú dɨ kade dañú dɨ kane ci na váꞌci kantio i kui kūdadú míiū xúꞌun mí ntɨɨ kaxhi vii akaɨdɨkaxi kueꞌxi ne kuntaka tɨ kɨtɨ káne kantiꞌo kui kūdadú ne kɨtɨtaka ne ɨɨn núu sku kɨtɨ í kade dañú ne kɨtɨ n kuine tin ntíkanekúnani ngo ntíka nani tɨ áñu kuíinani tɨkɨtɨ ī ná etɨ hɨ naé mete ntuí í ne kuntaka tɨ xúꞌun. Tɨ na nemí mí nté ka xuꞌun ne dɨkuo kuntaka tɨ kɨtɨ ne kaa ne kantio i kantiꞌ i kui kudādú ne kɨtɨ kɨtɨ hi ngantée dañu kɨtɨ niuú vne dɨkdɨkuo ntéka tɨpetí kuxutí ti kɨtɨ xiꞌi nga éxika tɨ diínga dinga xhíka tɨni úvé kɨtɨ hi ngá vi uɨn nuu sku mi kuentū i xá é ne nte kanakaꞌan ña í ío n kɨtɨkꞌnukɨtɨ h na ne kuntaka tɨ me mete ntɨɨkaxi kaꞌnú ne kuntaka tɨ veti ñaꞌa ngadɨ káva díto tɨ petí váta inaꞌa sku ɨ ne inakachá ci xhika tɨ hika nchika kɨtɨ kúnani ko nti kanaini tɨ veti kákɨtɨ hɨ ne kaꞌnu tɨ i dií ja taka veserú ne dɨkakaꞌnu tɨ n kɨtɨ ná ne mete ntɨɨkaxhi kaꞌnú ne kuntaka tɨ duko kaꞌní tɨ kɨtɨ kuéntu i xhá ndɨ kaváta váta inaꞌachɨ díka ɨn kɨtɨ inakaꞌa ña kɨtɨ i ne kɨ́ꞌvɨ tɨ xéku ruun cí ne da kɨ́ꞌvɨ sa kii kaꞌní tɨ tɨ kɨtɨ i ñꞌ ñaa kaitɨ te nɨ da nɨñɨ́ da nɨñɨ xíí tɨ̄ꞌvɨ tɨ i ñꞌ ñaꞌvi gēi tɨ́ kɨtɨ io kuentu ci uénu nntáa ne ñaꞌa chi di ka xéꞌnu kɨ́ꞌvɨ tɨ gekú ntɨɨkaxhi kɨ́ꞌvɨ tɨ dɨ ka xéꞌni tɨntɨɨkaxi neña xéꞌni tɨ ntiꞌú ni ña vēthi mí ūu míi ūntâaine tɨxi. Ñaꞌa taka énakaꞌngó ne ñaꞌa da viꞌa ntuꞌnee tɨ i ñaꞌa ngadí stu tɨnagun cé véthi viꞌꞌa ne viꞌꞌa ne ntáainī tɨ́ ne ɨ kādɨ kān ntéka tɨ dɨɨ kānaceꞌní tɨ ntɨɨ kachi vi dɨ n kānaceꞌní tɨ dɨ kan mí míi ntɨɨ kachi v míi ntiuꞌvi dɨ koo kaꞌní tɨ xúꞌūn vꞌ é da ña na i ínaniꞌi tɨ́ ne dka kaꞌní tɨ kɨtɨ vethi n gaitá dɨ kanka ne lukō ivi ngó ne vi ngo kudadu kɨtɨ ngo míīó te īó di ɨn xúꞌun no te īó di ntɨ kachi ngo ne voso koo nakúnuu váꞌa tɨ tokodɨ ko ne mete xiíka te káꞌi nañá nanīꞌi tɨ kɨtɨ dko ne ddá kadā í niꞌi tɨ kɨ niꞌgo kɨtɨ́vi xi tēꞌne ntakueꞌnu sɨn ne da kɨtɨ kɨtɨ kuñutí xe veꞌ ō kɨtɨ kɨtɨ í ɨnskú ta ne dukuo kaꞌní tɨ kɨtɨ i dɨ kācí ka te kuentiɨ chií ka te kuenti ꞌxen da da nɨñɨ́ da nɨñɨ ci tɨ́ꞌvú tɨ ne dɨ kā xéꞌní tɨ kɨtɨ vi ñaꞌa vi cá ítɨkúñū tɨ xi da nane i itɨ́ꞌvɨ tɨnɨñɨ tɨ.